Nakundu kula skonzi skonzi ya ngano jinsi ya kwenda skonzi ya ngano usenda wosu wangano siuo wafulau ngano ikwene iin- ii- iinjikumu musani au muu beseni sendi amila sukari mumusilia njika muumo njii kusu nganji kumuumo ndi kuuso kuu titeka manze yakai, kaa nemwina kandela manzia kae kanda nkatitaya ngaa chato shiku kanda ntaya ngana chitaya chitaya kabisa chumu ke chumu ke kanda ngachisim ngachitumu eke insi koze vivyo zitange ziwe ilaini inzi tinji iii aliziumuka kaa nkaa- nkaan ngaziumuka kani misendi chisiginiyo chichi chako chapati injiki chichi kanda sigina sigina sigina siginaa sigina kwa mdaa mrefu ngana sigina nanju kuputula putula putula nanju kufinyanga ngata mamlole finyanga njiku muum pika engitiki kama mafuta, mafuta ya kutoshakwene nanju kupanga chikande chikande zshani panga- panga- panga- pangaa Zungusha sefulia iyonsi ngana zungusha sufulia lionsi lilimba njitaya kaili tupika ngana tupika chumu ke kaili nga chumu kuumwana mwanzo nali kweneli kwene cheumo kekaili chumukaa ngachumu kakaili akawano inchi kapa moto umoto wa pasi kusu kweiku moto papela apanu kweiku moto kane maana pansi chichi miula nene chichiuvyo keuwa papela neuvo kewa pansi vwo kidogo uchi taya ngata dakaa kumi na tano chipya chimakone sichine chimakone shishi kola kwa chipie ichipya au badi yalufu ikaiza ngachiku siki iichikone sishi kola kwene ngachu kusikisa ila chita tweili iyalufu ikaiza ngai kipya chiku sikesie ichipya lakini chiku sikisa woya tishu muka wa papela ngaa tishu muka wapapela wandiche bakuli ai unupe ai betheli mutu pika nga tupiku kuchi tae ngawa chita ngatu daika mbili apano wanju kuba kuputula, kuputula uputula uputula uwanda pameza uwongo welechai tiya